Kir yuvish mashinasi bu - xuddi <hesitation> to'rtburchak ya'ni kvadratsimon ko'rinishda bo'ladi, qutiga o'xshaydi ko'rinish jihatidan va bunda bir qancha <hesitation> bosish moslamalari bo'ladi. <hesitation> Bu kir kiyimlarni yuvish va tozalash uchun mo'ljallangan uskunadir. <hesitation> Demak, <hesitation> uni moslamalaridan biri bu - korpus. Bu mashinaning tashqi qismi odatda metal yoki plastikdan tayyorlangan va ichki mexanizmlarni himoya qiladigan <hesitation> qism bo'ladi. Ikkinchisi esa - yuvish idishi - ichki qismi, ya'ni ichki qismda joylashadi <hesitation> ba'zi modellarda ikkinchi qism, ya'ni qayta chayqatish uchun deb ham ataladi. Va motor bor - xuddi mashinanikiga o'xshagan motor. Kir yuvish jarayonini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Juda katta tezlikda ishlatiladi bu.